Inson hayotining qadri ularning aloqalari, shaxsiy o‘sishi va jamiyatga qo‘shgan hissalari bilan belgilanadi. Inson o‘z maqsadlarini hayotiy qadriyatlarga muvofiq shakllantiradi.